<noise> Magnagno patina pizza ndraiky edy e, <hesitation> mila lafarina malôhany de <hesitation> mampiasa levure de afaka asiavagna sira hely de siramamy araka ze itiavagnantegna agnanjy de alaigny zegny izy atambatra amin'ny rano matimaty, de <hesitation> izy kaofa efa voabolabola tsara mifangaro tsara zegny izy de asia <hesitation> gna pause hely zegny de alaigny ndraiky edy paty igny <hesitation> andrabezigny <hesitation> ino mo <hesitation> agnampiasagna tavoahangy e, no misy hoe roleau zay ampiasain'ôlo de aplatissena amin'igny zegny izy, izy koa fisapisaka tsara igny zegny izy e a avakeo.